أنا نفضل يعود عدي مكتبة شخصية فيها جميع الكتب المكتوبة لحد الآن، خير ملي أنو يعود عدي <hesitation> معرض فني شخصي فيه جميع اللوحات التي رسمت. لأن اللوحات مالقري زينة و جميلة، ولكنها لا تفيد والكتب، وخصوصا الكت-أي كتاب، كل الكتب المكتوبة من القدم إلى الآن يعودو عندك. فهذي <hesitation> مثابة <hesitation> حوصلة جميع <hesitation> العلم الإنساني.